Aha izooba ry'enjura ndareeka amaizi, ahaizooba ry'enjura ndakora emirimo y'omunju etari y'aheeru, nk'okwoza, kandi hamwe n'okuteguura enju.

Nkatunga esimu yangye y'okubanza nyine emyaka makumi abiri kandi nkashemererwa munonga

Abaana bato bashemereire kwegyesebwa aha bikwatiraine n'akakooko ka siriimu kugira ngu bakimanya siriimu ku etaratambwa kandi siriimu ku eriita, kandi siriimu ku eraturira.

Abakazi omu kyanga kyaitu barabaasa kushuubura, barabaasa kuba abahaingi kandi barabaasa kuba abariisa

Omu kyanga kyaitu abantu bakuru bareshanga baasigara omu maka benka baabura ab'okubaakura kandi baabura owokubareetera ekibarikuba bareetenga

Abakazi bashemereire kwejumbira omu by'obutegyeki ahabwokuba nabo baine obwengye bw'okuheereza kandi baine bingi eby'entunguuka omu byanga byaitu

Abazaire abamwe barakira kugumibwa kuhikaana nabaana baabo ahabwenshonga z'okuronda esente kandi nan'emirimu eibarikuba barikukora mbwenu nikirungi okwetegyereza omugahso gw'omwana aine kandi n'omubiro by'omumaisho.

Nyowe naagira eirungu ndeeshongora kandi nshome beiburi.

Abahingi n'abariisa b'omukyaro kyaitu barakira kubugana ekizibu omu bwire bw'omushana, kandi barabugana ebizibu by'abashuma, kandi n'okushanga bataine maani g'okukora emirimo ei baraaba bashemereire.

Omuzaire oine omutabani ari mukakungu ashemereire kumukunda kand amuheereze eky'okukora kandi yaamuheereza eky'okukora amushashure ahakuba we nawe araaretenga kushashurwa ezi baraabashashura abakozi bashashureho abaana baabo

Ebijwaaro byange ndabiyonja kurabira mukubyooza kandi n'okubigorora.

Korona ekateganiisa ebyobwegyese kukira munonga abaishiki bashwerwa bari bato abamwe batwara enda z'endaaaro kandi aboojo nabo baataasa bari bato kandi haabamu nobushuma bwingi kandi haabamu nokufa abantu baaba efuuzi

Omu musiri gwangye ndahingamu embooga nk'ebihimba, nk'emoondi, nk'ebituunda.

Abakaikuru n'abagurusi okubahereeza ekitiniisa n'okuhuriira beine omugasho n'okugyezaho kubatayayira n'okugaanira naabo kandi n'okubahurikiza kandi n'okugyezaho kukora ebi barikwenda.

Omuntu oragyezaho kurahura omurema n'okumweta kugamba nawe kandi n'okumwegyesa ku n'omurema nawe n'omuntu nk'ondiijo

Omwishiki ku arajwara empare omu kyanga kyaitu bateekateeka ngu ni maraayi areeguza kandi taine mbwengye

Ebitebyo biine omugasho ha baana baitu ahabwokuba turaguma turabaijusa ebi bashemereire kukora n'ebi bashemereire kugamba kandi n'eby'emicwe n'emitwarize.

Bashemereire kuhereza abaana abeine oburema bursary

Amaizi gamayonjo turagaiha aha maziba agu twefukuriire kandi hamwe n'aha migano kandi hamwe n'aha nyanja

Abaishiki barakira kuteganiisibwa kutabahereza ebi baraheereza aboojo, kandi n'okugyezaho kubeereka ngu ebi barakora ti birungi nk'eby'aboojo barakora.

Abaishiki abaratwara enda bakyari bato yaba yaatwire ndamugambira ngu akunde omwana weeye, kandi ayerinde atashuba kutwara endiijo, ahereze omwana weeye ekitiniisa.

Okuza omu kakungu omu kyanga kyeitu kurareeta abaishiki bagira enda, abasheija bashenya amaka kandi aboojo nabo baaza omukureesa enjaga hamwe n'ebindi.

Abeebembezi barabaasa kutunguura eby'obwegyese mu kyanga kyeitu, baaba bareehayo kutaayayira amashomero, kandi baragyezaho kumanya abaana abatari ha mashomero, bara, barakorengana n'abazaire kureebeka ngu burimwana yaaba ari mwishomero.

Turajaguza idi na nohiri turarya hamwe turakundana tukeeshongara tukeetana tukatayayirana omu maka gaitu

Abaana b'omu kyanga kyaitu bareetera emipiira, baragaaniira, bareeshongora kandi baragyezaho o oku okwirukanganaho kandi hamwe n'okutebeezana ebi bababaarugiremu barikuzaana

Turabaasa kumaraho ebizibu omu kyanga kyaitu tutahahazaine okukira munonga okumanya oburemeezi obu munywani waawe arabarabugana nainga mugyenzi waawe kandi n'okureeba eky'omuntu arikukora nainga ekyarikubugana reero okagamba nawe kandi okamwereka ekyashemereire kukora omu buryo buhikire.

Ni kikuru kunywa amaizi burizooba nainga maingi ahabwokuba omuntu naaba naayetenga amaizi omu mubiri gwe.

Waaba n'oyenda kumanya endwaara n'okoresa google kandi google n'ekoresa intaneti ninga waaba n'oyenda kumanya aha mubazi n'okoresa google kandi google n'ekoresa intaneti.

Obwegyeese buretireho entunguka mu kyanga kyeitu omu muringo ogw'okumanya n'okwetegereza ahabw'okuba abaana bagunjibwe kandi b'ayetegyereza okwega eki kiramanyisa kyatuma entunguuka yaa yeyongyera.

Amashanyarazi ku garabura omu kyanga kyaitu tukozesha obutooci bw'esimu obutooci bwaburiijo kandi hamwe na soora

Okutema emiti kureesireho empindahinduka enjura kugwa munonga ekasyora eitaka abantu bakagyenda nainga omushana kujwa munonga

Ekirikukira twakyendeeza kunywa shukaari ahabw'amagara marungi n'okugira ngu shukaari nayo neereta ebishaju omu mubiri obumwe oshanga omuntu yaihamu okurwara shukaari

Ebitongore bitari bya gavumenti ku biriija, byakiira bantu kandi bikora guruupu, oyegire n'oteegire ashangwa yaaganyirwamu okuruugiirira omweto gw'ekyo kitongore oku guraba guri.

Okwerinda omushwija orabaasa kuraara mu katimba orabaasa kunywa amaizi gateekire orye egyokurya ebiteekire bikasya gye

Nikirungi kusasira munywaani waawe owa kushobeza ahabw'okuba oramusaasira muguma muri abanywaani reero kiretaho obutebekana ahagati yaawe nawe kandi n'abanywaani banyu abandi.

Ekirikutuma waayekyebeza akakooko ka siriimu kiri kikuru n'okugira ngu waashanga ohuriire omanye okw'orayerinde kandi waashanga waakatungire otandike omubaazi bukyari kare kugira ngu ogume oine amagara marungi.

Ni kirungi kuhurikiza abaratukira mu myaka ahabwokuba ebi baraba baarabiremu turaba tutakabirabiremu mbwenu ku oramuhurikiza oyongyera ha bwengye.

Tushemereire kuha ebintu by'abandi ekitiinisa omu kyanga keitu ahabwokuba ebi baraba biine turaba tutabiine kandi n'obu turaabe turabyetenga twine kubuza ogwe muntu okwakitungire reero naanye nkakikoreerera kugira nkitunge.

Ebikwato ebituraakozesa kuhinga n'okuriisa harimu efuka harimu emihoro harimu ebihosho kandi omu kuriisa turakira okuronda ebyato by'okuriisizamu

Korona ekateganiisa za bizinesi abo abaabaire bariire za rooni baremwe kuzigaruzayo kandi za bizinesi ezindi zagwa ahabwenshonga y'okugira ngu bakakinga kumara obwire buraingwa harugamu obworo harugamu n'amaka kufa kandi harugamu n'amaka kuremwa

Ni okugira ngu habemu entunguuka omu maka gaabo

Nantakarugire mu nju yangye omu kasheeshe, ndabanza naayakurana kureeba abu ndeire nabo yaaba bareiregye, kandi hamwe naashaba nabo.

Akiare akunaarahuriire amashemererwa n'obunaazaara omwana w'okubanza.

Akakungu karabaasa kurabaasa kuteganisa emishomo, nka waaza omu kakungu okaza mu kunywa amagwa, okaza mu kushambana okagwara kandi okaza n'omukwiba okeeshanga ori mu kihome

Nyowe naagwara ndaza omu irwariro

Okutema emiti kureetsire empindahinduka y'obwire, enjura egwa nyamwingi, eitaka ryona rikunkumuka hateera gongo hazamu n'okutegwa enjara

Abaana b'abaishiki bashemereire kuza aha ishomero, bakeega, bakaba abeebembezi omu gavumenti nabo bakabiisaho amaka gaabo.

Abantu abeine akakooko ka siriimu n'okuguma nitubaha obuhabuzi kugira ngu bagume b'erinzire barikumira gye omubaazi gwaabo omu bwiire kugira ngu bagume beine amagara marungi kandi n'okubateraho oburyo kugira ngu bagume nibabona emibaazi yaabo.

Okwerinda omushwija hamwe n'abeeka yangye boona n'okunyama omubutima bw'ensiri kandi tukanywa amaizi g'atekyire kandi tukaguma nitutemururira eka kugira ngu ensiri zitaaza omuri ebyo binyasi.

Ekirikutuma omuntu yaaruga omu kyaro akaza omu tawuni, omu tawuni harimu bizineesi nyingi omuntu arikubaasa kukoreramu akabona entunguuka

Ebyokureeberesa ebihingwa ne ne n'amatungo tibyakabaire aha mutindo

nikikuru ahakuba ebintu ebyo nibiba bitari byawe.

Okutebenkanisa ebyokurya, nimba nyineho, ebihimba, hariho guriinizi, nyineho ekitooki, nyineho ekitakuri, ee nyineho ovakedo hamwe n'ameezi.

Abeebembezi bashemereire kuguma nibarambura omu maka kureeba baaba biine eto, ekamina, biine ebinaabiro, biine obutandaaro bw'amasowaani kugira ngu tugume turi abayonjo omu maka gaitu.

Ebyanga bimwe nibiba bitaine ntambura y'emotoka kandi ebindi byanga, piki niziba nizitwarira akasente kakye hamwe n'egaari

Tushemereire kuguma nitubaakura gye kandi tushemereire kuba nitubagambira gye, tushemereire kuba nituhurikiza ebi bari kutugambira tukabaribyo twagyenda n'abyo, ebihikire.

N'ekyomugasho omushaija n'omukazi kwekyebeza bari hamwe akakooko ka siriimu, kugire ngu baashanga boona bahuuriire bagume beerinzire kandi baashanga bagwire batandike hamwe omubazi kandi bahurikirize ebihaburo by'abashaho.

ebintu by'abandi tushemereire kubiha ekitiinisa n'okubyerinda ahakuba nibiba bitari byaitu bitiija kututeerana na bakama baabyo.

Abebembezi b'ebyanga byeitu bashemereire kuguma nibahurikiza enshonga z'abakaikuru n'abagurusi omumaka gabo reero abagurusi n'abakaikuru nabo bakaguma nibambanya ngu beine omugasho omu kyanga.

Obwegyesa bwiine omugasho omu'kyanga kyeitu abaana b'abegyire omu kyanga, ekyo kyanga nikiba kyeine entunguuka yamaani.

Abeebembezi bashemereire kuguma nibaza omu byanga kureeba eka erikuba eine abaana batari haishomero ekakwata abazaire baabo baana kugira ngu abaana baze omu mashomero bashome

nyowe nintunga enkoko.

Amashomero g'eby'emikono gaine omugasho omu ihanaga ahakuba abaana abokubugwa fiizi z'okuza omu sekendure beega eby'emikono kandi eby'emikono bibabiisaho

Abamwe beine za reediyo abandi beine za TV.

Omwebembezi ashemereire kuba ari omuntu oyetonzire, oshemereire kuba ari omuntu okutiina mukama ashemereire kuba ari omuntu orikuhurikiza ebi abantu baamugambira, akabahabura kandi omwebembezi ashemereire kuba naagamba amazima

Naagwara, ninza omu igwariro

n'okushutama n'baana baitu tukabashoborora ku bashemereire kugira emicwe mirungi, ok okubashemereire kwetwaza kutuura n'abandi bantu.

Abeegi abeine oburema bashemereire kutunga za sikorashipusi kuruga omu gavumenti.

Nokwegyesa abeebembezi okukwatanisa n'abatuuza reeru ekyaro kikabona kugira obusingye

Tushemereire kuguma nitwoza ebigirikaani ebiturikuba nitutahiramu ago maizi bikaguma biboneire, kandi maizi aguturikuba nitwenda kunywa tushemereire kugateeka nago tukaga gakahora tukagata omu kadoomora kaboneire k'ogize gye tukakafundikira.

Tushemerire kumanyisa abebembezi twaba twine okutiina omu kyanga kyeitu.

Ninkira kurya ebihimba, eshwiga, ekitookye, ekitakuri, ovakedo.

Okumaraho ebizimu omu maka gaitu tutahaiziine, tushemereire kuza aha meeza tukaikirizingana nka famire tukakora ekintu kimwe twikirizingaine

Obworo niburibatiriire eby'obwegyese omu kyanga kyaitu, ahakuba abaana baabatagiire aha mashomero kwega, abamwe nibo barikuhinduka abashuma omu kyanga.

Nibakunda kuteera omupiira, nibakunda okwirukanga, hamwe n'okuguruka emigoye.

Omu kyanga haaharimu ekizibu, omwebembezi ashemereire kuhikaho akakihanuura kyamurema akakitwaara aha pooriisi.

Byaba biine enkwatanisa, nibireeta emirimo omu kyanga

Ebihingwa ebindikuhinga omu musiri gwangye nyowe nimpinga ebihimba ngaruka mpinga eshwiga nkahingaho emitumba mimpinga n'ebicoori ngaruka mpinga n'emikamba

Ekirikutuma abaana bato bashemereire kwegyesebwa aha kakooko ka siriimu n'okugira ngu bakure biine okutiina obushambani kugira ngu batiija kukwatwa akakooko ka siriimu.

Baaba bareekyebeza kirabareetera kumanya nanokwesigana, kandi bakuguma baramanya ngu nibo bonka kandi omuntu ayesige mugyenzi weeye, mbwenu nikyo kibonereire okwekyebeza omushaija n'omukazi akakooko ka siriimu.

Abaana tushemereire kubegyesa okutiina mukama, okuha abazaire ekitiniisa, okuha abantu abari kubakira ekitinisa n'okuha bagyenzi baabo ekitiniisa kugira ngu baahika n'amaashomero bagumizemu ebyo baabikwatsire.

Ebijwaaro byangye nimbiyoonja nti, najwaara omu kijwaaro n'okwooza namara kubyooza nk'abyanika aha mushana bikooma nkabigorora, nkabi pakinga omu keesi bigorwiire.

Abaana ahabw'okushoma hati barikukora entunguuka omu kyanga

Aha izooba ry'enjura tinkaza muntabire ahakuba enjura neeba n'egwa konka ninsiiba omuka, nteeke ndye.